في الأماكن المغطاه بالذات النباتات بتكون محتاجه عناية اكبر ومش كل النباتات أصلا تقدر تعيش في أماكن مغطاه يعني لازم تختار نبات مناسب عشان ميموتش منك هتحدد المكان المناسب اللي انت هتحطه فيه بحيث يوصله اكتر اضاءة ولازم تهتم بالمايه طبعا لازم مترويهوش بمايه كتير ولا مايه قليله